Añae kua arire rupi jeta mbae oyembo kambio teko reta jare opaete maembae reta jeta mbae rupi oyepoepɨ reta jaema añae, añe yaiko rami va opama ipɨau va reta ambueyema oyemongueta